<hesitation> Karazagna akanjo maro, ra samby isagny fampisagna azy koa ôhatra amzao semizy - semizy zao entigny ôhatra oe andeh hivavaka na amonjy fety mihaja, de akeo koa ny debardera - debardera amin'ny andro mafana igny- igny tegna ilàgna karanjegny koa ny short a de ny patalohandava ma <hesitation> de costard koa regny koa agnisagny entigny andeh hamonjy fety.